Ayong robo vile nakolong kiriemun ayong ka itaan en, kiriemun ayong ka itaan en roboo eyaana mono eyaana eyaara akiyanet robo toyen ngesi dang ekaa kiro atoyen ayong dang lokeng. Ananget neni ngikaru lukeng angolik ayong nabo echesito anikeng labda lukang ngesi ekidieko erukuruko sir obo jik ka ngesi nyongol robo eriemununas kongina emalas kongina ekiyan robo jik lopalem robo jik be ekiyan robo loa emalas robo jik ekiyan robo jik lopalem robo jik tama iyongaa hee bwa apanaa hee paka nawi nakosi iyongaa hee nakatokang ache na awi anakatokang ache dang naa awaa nyongulu kirukurukosi robo jik nyongul iyongaa bwa apana nibe ati erukukosi robo robo jik ruuuur tama iyong dengea iyonga bwa apana taany iyong deng ngitung lukang kirukut ka iyong jik paka nia lotunga lukon nia abeeru anangunet iyong nenia tamara robo iyong robo ngitunga lukonia iyongaa ekasukout robo kang loa anyun ayong ngesi lo tamasi ngitunga lukonia wooe awaa ekile kon loa? Tama iyong hee lotokona iru kutotorier kaa iyonga ngesi lo tamaa iyong dae bwa apana erukosi paka aluwae paka nawi nakosi kitoriko iyong paka nia angitunga alukeng alua polok nika apakeng nia aitiekeng. Ama labda eyapii itieke alodiyete kitoriko iyong nia itiekeng taany iyong itiekeng kiboikin labda neni awikit apei iteorit iyong eboyer loa awi kangina vile ni eyei ejokak nono ngituna lukua eroko mono ngitunga lua tama bwa apana nika apakeng labda todoka toloto nika apakeng kingolik iyong nabo eboyer ka apakeng deng ejok mono itaaro en kori erono kingolik iyong eboyor lua angitunga a lua wasasi a lokiliokoni ejok kirukaang tani ka itaan enia engolikinit a yong eboyer angitunga kangulua nyeruno iboikinosi iyong etang ka lokiliokoa nikoyen iyeni iyong etabiya keng ingolik iyong meerete itaan labda ni irit akituk mere itaan nikeburan iboyete ka iyong labda toureta aurere naureta ka iyong’oo mere tolema iyong ngesi emokos labda nyeyaunit leo labda akimuj tama iyongaa labda leo pe eyauntor akimujea toloma iyong akiburare anierai itaan nipalem jama etau niwesekini kibura tamaa emaisha ngesi ikoni neni kingolik iyong eboyer aitaan kanginia nyeruno ngitunga keng olea itee iyong atamar ejokak ngakiro na ipanyi itaan enia nyeroko ani ingoliki itaaan nikech ipanyi labda ngakiro na ipanyea iyong itaan en be itaan bo en nakolong abunio nekea nyeruno kite kechia nikoni eboyer lokeng nyikote loa angitung a luche. Alv nabo nailosio iyong nawi ngitunga kangulu niea nabo iyong echoichoi toomi lotunga ngulu kitowoya nabo iyong akituk nakon torau idokit todok nakatokeng ekile todok atakon todok ngae paka todok lokilie kon paka kisarau nabo iyong labda kolong kiechimut iyongo ani idoki iyong kechi daang kisaraut iyong egier kikotarere iyong alotomii awi ngina ngesi ngolo kotere kwasabu mam itaan ni shimunit iyong idokit iyong ngitunga daang kongina pwaa. Emam itaan ni eyenio atamarea ieshimunit itaan en itaan be ati ieshimunit itaan be ati emem. Iyasunit ngitunga ngulu daang edokit kidiami, mam robo nietakanunea robo eboyer kon alotomi awi ngina nitee ejok. Abala ayong ngide lua akwaar ka na kisomata esukul iteni nguna meere alioko ngide robo lua akwaar kana kosomata esukul kisomata esukul eya ngaropiyae na ebeyo akangimujumbe na eya ne, kingarakiro tanangeta ngaren ani moi tani iyanyuni iyong tani ngakiro na aur kiyotorite iyong ngaren kuliko aur niti ediseak kona nyejok akiyaribuni emaisha kon ngesi eruno kiyaribu iyong emaisha kon eringa ngirwa kon nienanga. Ejok akisomare kiliko ibore en daang, ngitunga lutokona been esomatea adoka ngiche ngikieny ameata ngiche ngagario anyut ngikasea engarakis ta wasasi kech lakini lukolong pe esomatea ngesi lutokona iboyete anawi ibatishate lakini iyong ikoku niche ni erring isomae abalang engarak ngide lubeen labda lua bahati mbaya luaurenakin lakini tobongosi losukul niebongosi moi nabo akwaer nache ibore ngini kingarak akuj etau loajokon kisoma kiyotorea ngaren kuliko tokona ngakiro na ikote tokona aurikin kiboikin jik nawi kisoma kingolik emaisha loa angitunga alubeen esomate aekasi ngaren aduko ngiche aduko ngauyei kata itiekech engakis ta itiekech ewakis maendeleo labda tomaa nawi kech aduko awi kech deng ethiyotokis itiekech deng ngaren. Aloboyer aloa masomoaa ejok akisomare kime ngakiro naikote nakolong kosi kimianakinea sua nyonu apot asakasakat saii.